Mizahà film mampihomehy tiatiako tsy tô zegny <hesitation> film mampalahelo satria zah mizahà film mampihomehy zegny tapitra fô i film io zah milamigna fô jerigna, ravoravo fô zah ary tegna le tiako ampodimpody fô i fotôagna le nampihomehy zah i. <noise>